فعثر عليه لص وبدأ بفتح الأبواب وسرقت كل الممتلكات والأموال والذهب من المنازل، وكان يأخذ كل غرظ لشخص ويوضعه في منزل الثاني، وتسبب بفتنة كبيرة بين أهل المنطقة، علشان كل واحد صار يتهم الثاني إنك إنت السارق، بالأخير إكتشفوا الموظوع.